<hesitation> chekitupche kokilagok sogol ki tipik angwani, ak werik muut koo werik muuti kokikotunis kopek, tipik angwan kikopa korik kwa. Koo ngependi kunoe ko lakochu, ketuitosii kila eny agenge. Kwamu lochin chituguli, kete kepirchinikei simoshek kele ngetuiyen gaa december. Asikemwa on two amuu yetokomii sikiik komii cheketupche, komache kependi sepekekati akemwachigei kele unee araa iunee noo, arakitepte noo ano aravsapeng'un koune ke kemwachigei chamet ab kei. Koo ke kete kependii akechanganchinikei, akot tukuk ap lagok choki, keker kele mii lakwa neratati ketwekchi kelei iunee, kolee auni ak kuni ngokamaache kwa pitonin kechanganchi pokwechikei pitonin ko sapet nepo karon.